Ēém éfara sinja éfaas hanja akuur yoomé éém sinja éfaas bat- baséné banja uséén yoomé étiiŋ, bawogé banja uwook yoomé sén wanja utébulomé béséén yo, mooy ébool, mooy éféém, jéjulo; wanja uŋanlomé daal, sén nak émi, nang uwook gawook sénja émiir umé awogoom, haciil yoomé awogoom, sénja étéyuul éém.